כ'האב ליב צו הערן אלע מינים מיוזיק, <hesitation> באט, נאר אויב ס'איז מער פאזיטיוו און ס'ווענדט זיך מער אויף די ווערטער פון די סונג ווי, וויאזוי די סונג ווערט געזונגען, כ'האב ליב מער <hesitation> צו פארשטיין און צו קוקן אויף די ווערטער